पुलाव आनी सालाड रोंकदेच जाता आनी चवड काम सुद्धा पडना। तर तेच राताले आनी वंगडा डेजर्टान आइस क्रीम ऑर्डर करतले।